Lii sêe yâ gáa ŋí kâpa fa lii sêe yà, kpɛ́ni fêi, lii sêe káa a sɛŋ a kulâi yá kpɔ́ kpɔɔi íkili ŋa siai pélei ímɛi kpɛtɛɛ̂i káa lai pélei ɓâ yà tûa lai ỳa wâi ílii sèe kɛ́lɛ kâpa fee. Kpɛ́ni la kâpa yà gáai ŋí èei kɛ̀ nûa líi sêei ńâa la kwiî fé pâi kɛ̂i núu kpaya kpaya ŋa káai dí kɛ́ niî wɔlɔ. Tɔɔ ɣe, ɓela kpaya kpaya ŋa dílii toɔɔi pôlu dílii fé sèe ti kâpa káa díyee ŋa. Gɛ̀ kú fêi pɔ̂ri kɛ́i kûɛi, kúfa pɔ̂ri kɛ́i kûɛi lii sêe <hesitation> kâpa a lii sêe tɛɛ núu pɔ́ kpa, kâpa fea lii sêe tɛɛi núu pɔna. ɓa li ǹɔii sú, gbôo ŋai sú kpɔ́ ŋ̀ola ŋai po pere kpɔ́, kpɔ́ ǹɔii kôyaa ŋai su kéleŋ kpîŋ fa li na môtobɔ fa li na ǹyai kuai núu kpû tɔnɔ ma tãi da <hesitation> kpakolo tɔnɔ nɛ̃ pɔlɔ tɔnɔ ma tãi da dí lóloŋ dâa lí dí gbìai ŋá kâai da dí manaŋ tee da dí manaŋ kpèle dí gbìai dí- dí- dí-dígeêŋ da púɔɔ dí táai ŋá íkɛ dí kâa díkɛ mɛni pêle pu díkɛ ɣɛ́lɛ díkɛ baa díkîe ni dîa dílii sêɛɛ kâpa fé díyee ŋá. Dí fé kpîŋ môtobɔ, dífa kpîŋ môtobɔ kàa. Kâpa fé dí, zɛŋ kpîŋ díkɛ ma fûŋ, fûŋ fé díyee ŋá lódêi fé díyee ŋá kɛ́ɛ yâ díkaa dílii nɛ̃ɛi ɓikɔ da ya dí- da- ya dí- díkɔnɔŋ sɔlɔ ɓó da mii. Dífe duŋ nyɔ́ŋɔɔ da mɛni ní dílii sêɛɛi, só kâpa fa lii sêe yà. Lii sêe ká kpɔ́ ma kpɔ́ kpɔɔi. Lii sêe káa na èei kɛ̀ kâpa è kɛ̀ lii sêe yái Kɔ́ fêi tòo Liberia bɛ́ Kú UN kàa, kú ECOWAS káa kú núu táma táma támaa kàa dí pà ɓɛ.́ Diɛ Óo! Da ni ŋa díkɛ- díkɛ pâ a- a- a kâpa díkɛ sãa tɛɛ díkɛ mɔlɔŋ- kɛ́- mɔlɔŋ- síei kɛ́- ká pâ a mɔlɔŋ díkɛ kâpa tɛɛ koôŋ keleŋ kɛ́ pâ a sãa kɛ́ɛ têe gɔ̂i fé kɛ́ ní kpɛɛi. Kú kɛ̀ niî lii too pôlu su lii nɛ̃ɛ fé kɛ́ ní na. È lɛ̀ɛ kɛ̂i tí, é lɛ́ɛ kɛ̂i tí, é lɛ́ɛ kɛ̂i tí, é kwa kpɔ́ɔi kú gɔ̀lɔŋ a gɛ́ɛ mɛni nyɔ́mɔɔ ká tî, kúu kpɔ́ɔi kú ŋa yèŋ. Só ǹya ɓé sâa loníi ma kú kɔ́ tuŋ mɛnii. Kâpa fé kúyee ŋá kɛ́ɛ kú líi seɛɛi. Só lii sêe, kâpa fa lii sêe yà. <hesitation> Nûa ŋa díkaa ɣeniɛ díkaa wɛ́lii a zɛŋ ŋi, díkɛ wɛli a zɛŋ ŋi, díkɛ wɛli a zɛŋ ŋi da wɛ́lii a sɛŋ táma, táma, táma, táma, táma, táma, táma, táma. ɓaa, ɓa Zĩi ŋɔ kɔlɔi su kàa Zĩi ŋɔ kɔlɔi ŋuŋ náaŋ ŋɔ sɛŋ lónoi lɔ́lɔlu mɛi saaɓai. È wóo támaa ɓò kûa ǹyɛɛ lɛɣɛ a ńyãa, lɛɣɛ a ɣâla, ɣâla a pâi lɛɣɛi a yá lii sêe ká tí vé a kâpa. Zĩi tɔnɔi è mò kûa ǹyɛɛi, lé ɓé kúkaa ǹaa sâa kɛ̂i? Kú sɛŋ ŋwɛli lii fêi? Kú líi fé sèe ti, ɓikɔ kwa wɛ́lii a zɛŋ ké kéle kpɔ́ ŋ̀éniɛi su. Kwa ŋ̀wɛlii kú kéleŋ yá, Kwa ŋ̀wɛlii kú pɛ́rɛ tɔ́ɔ, Kwa ŋ̀wɛlii kú lɔɔi yá, só lii sêe fé na. Ǹúui da ɣá káa naa da- da- da bɛ́rɛi tɔ̀ɔ da géleŋ yà díkɛ mákiti kpaya kpaya kɛ̀ nyii daâ- dí ŋ̀wɛli kɛ a gɛ́ɛ é kɛ́ dîɛ sêe dílii fé niî laa ni, lii sêe fé díyêei. Èei kɛ̀- lii sêe kâpa- èei kɛ̀ <hesitation> lii sêe tɛɛi núu pɔ́naa- kâpa èei kɛ̀ lii nɛ̃ɛ tɛɛi núu pɔ́naa núu kɛ́ɛ yɛ̂ɛ Bill Gates ni. Díkaa a tɔɔ ɓela kpaya kpaya dífei niî kɛ̀ kɛ̀ kâpa kɔ́rii gɛ ní dílii aâ kpɛɛ sêei, gɛ̀ ní dílii aâ láa kɛ́ɛ dílii fé niî láa ní. Só kâpa fa lii sêe yà. Lii sêe káa a sɛŋ a kúla í tua perei, su mɛnii tá káa naa ya gɛ́ a mɛni nyɔ́mɔɔ gɛ̀i kíli ŋá sîa lii sêe féa pâi yɛ̂. Í mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ a núu da maa mɛi tí tɛ́i íkaa a kili ŋa sîa nuui mɛi tí a too í líi ḿa ya kɛ̀ í kíli ŋá siai ma lii sêe fa pá yɛ̂. Vé a kâpa, vé a kâpa. Kɛ́ ka núu da ká- ká nɛ̃ɛ a ká kîe ni ká kɛ́ ká manaŋ kpumai mii kî- gîe ma ká kɛ́ ká kúui kúla gîe ma lii sêe káa ká yee ŋa kâpa fé ká yée ŋá só kâpa fa lii sêe yà. kâpa fa lii sêe yà, kâpa èei kɛ̀ lii sêe yái ya tɔɔ ɓela támaa káai kâpa a kɛ̀ dí yée ŋá dí sáa gâpai tí é lɛ̀ɛ dí nûai yee ŋá dí nûai líi fa sêei dílii fa kɛ̀ a ǹaa lii sêe fa kɛ díyee ŋá. Lii sêei, ya nûa kàa <noise> kâloŋ kpaya kpaya ta ni díkaa ɣele pɛrɛ ŋá ya dí- kéleŋ- kípi kɛ́ waai mai kaa naa kɛ́tɛi kpɔ́ kéleŋ pâi kɛ́ɛ, ŋɔ pâi kɛ́ɛ, ŋɔ pâi kɛ́ɛ, ŋɔ pâi kɛ́ɛ, ŋɔ pâi kɛ́ɛ, dɔ̂ɔ tɔ̂ɔ, dɔ̂ɔ tɔ̂ɔ, dɔ̂ɔ tɔ̂ɔ, dɔ̂ɔ tɔ̂ɔ, lii sêe fé díyee ŋá. ɓa da ni ŋa kaa gâpa lâai kɛ́ kwaai tí ma ya pâi kâpa káai ya pâi gâpa kɔlɔi tí káai gɔlɔ kpuai tí da gâpai pu zui a pâi kɛ̂i a dámaa ǹúui da ni ŋa yée ŋá náaŋ lɔ́ɔlu mɛi da gɛ́ kâpa pu zu gɛ́ gipi kɛ̀ kɛ́ɛ lii <noise> sêe fé ǹyêei laa sáa káa ŋɔpɛ́rɛi mu a pâi nâŋ telî gbɛlɛɛ lɔii su <noise> Ó ye pá da <noise> pâi dí mɛi tí ɓó, ǹúui lí mɛi tí ɓôi vé ŋɔ kâpai káai kɛ́ a ŋ̀wɛ̂lii lii sêe é kɛ́ ǹyêei so kâpa fa lii sêe yà. Kâpa fa lii sêe yà. Lii sêe káa a sɛŋ nyíi ɓaâ zɔlɔ ɓó nyíi ífe na kpáaŋ ní a sɛŋ ńda mɛi. Kpɛ́ni fêi la a kɛ í- yai kíli ŋá siai ŋa ŋ̀wɛ̂lii ŋá kéleŋ yá ífe niî géleŋ sɔ̃ɔi sɔlɔ ɓo ní í líi fé pâi kɛ̂i a zêɛɛ. Ya kpîŋ géleŋ ya géleŋ káa tɔɔi íyee ŋá nya ɓé íkɛ ŋ̀wɛli kɛ̂i, ílii fé pâi sêe sêei lée ma a kɛ̀ ya géleŋ ya ka í pɔ̂ŋ ká kɛ́ laa sáa kɛ̀ í nîa pɛlɛɛi ta kɛ́ kɔlɛ ǹyaŋ gâpai káa íyee ŋá géleŋ kɔɔ íyee ŋá, ílii a pâi kɛ̂i a sêɛɛ? <noise> ílii féai sêei, so kâpa fa lii sêe yà. <noise> Lii sêe káa kpɔ́nɔ a mɛni nyíi aâ láa kpɔ́nɔ í kponôi a gɛ́ɛ í íɣeniɛi kɛ́ lai. and zɛŋ tela da kɛ̀ ma lii sêei ɓíai nyíi ya í kíli ŋá sîa a ɣéniɛ mɛni a dámaai lii sêe fa pâ ípɔ. ɓíai kpɔ́ ɣéniɛ mɛi gi- gíli ŋa sîa káa ya a ŋ̀a ŋánai ífe í- ɣa- ɣâla mɛi gíli ŋa sîa fé yai lii sêe fa pâ ípɔ. ɓikɔ sɛŋ nyíi ya ŋ̀wɛli kɛ̂i vé íyee ŋái maa kili ŋa sîa ɓé pâi kɛ̂i ya. sɛŋ nyíi ya ŋ̀wɛli kɛ̂i ífa pɔ̂ri zɔlɔ ɓôi maa kili ŋa sîa ɓé pâi kɛ̂i ya, so lii sêe fé pâi kɛ̂i íyee ŋa. ɓíai kélee lii sêe káa íyee ŋái ílii lâai a zɛŋ nyíi gáa íyee ŋái m̀ɛni ma. Lii sêe ɓé ga- da kɛ ma lii laa, ílii lâai zɛŋ nyíi gáa íyee ŋái Ó! Kwa ɓarâa ŋai kwâa lí kɔlɔ pɛrɛ mu kwâa kɔlɔ kpɛ̀ɛ ŋâa lí ǹɔɔi su ŋ́gɛ kpalâŋ ŋá tii kɛ̀ ɓarâa ŋai díkaa dí kéleŋ ŋai su kɛ́lɛ, gbalâŋ ŋá tiî ŋ́gaa gɛ̂i ǹâai níi ma ǹii nɛ̃ɛ kɛ́ ɓo ḿa lii sêe káa ńyee ŋá. Kɛlɛ, ɓarâa ŋai diaŋ díkaa kéleŋ siai kɛ́ɛ da lì da làa da dí kíli ŋá sîai núu da káa dí mɛi káai lii sêe fé díyee ŋá. Any time ŋúma nuu a pɔ̂ri lɔ́i bɛ́rɛi mu Ɔ̂ɔ, núu paa núu a pɔ̂ri pâi na é mɛi tá kɛ́ a dí tâ dí líi fé sêe tí. Gâloŋ ŋai tí ya dí kaái, da kɛ́ ma president dí líi fé sêe tí. Lii sêe fé díyee ŋá ɓikɔ kili ŋa sîa káa dîa maŋ a pâi nyiŋi kɛ̂i a ńyãao kɛ́ɛ ŋ́gaa gboŋoi su ŋa ŋá manaŋ sí ŋa ŋá manaŋ kúla kwa ŋá nîa pɛlɛɛ ŋai kúu gbìai tóo kúu geêŋ kúla kúu manaŋ <hesitation> tée kú gbele kú see kú kɛ́ pɛlɛ kú ńâŋ sĩi mɛi pere pûi, kú líi aâ sèe. Núu da kíli fé kûa a gɛ́ɛ é pá é mɛi tá kɛ́ a kúa. Núu da <hesitation> kíli fé kûa a gɛ́ɛ é pá é sɛŋ tá kula kúyee ŋá nyíi a ŋ̀wɛlii dí kíli fé kûa kúfe kú kíli ŋá siai a dí maa mɛni kú líi sèɛɛi. Zɛŋ ɓé ɓa ǹúui dámaa kâa la da kɛ a dí kôloɔ sɛŋ fé díyee ŋá kɛ́ɛ í gbà kpɔ́nɔ díkaa dí pɛlɛ sɛŋ pɛlɛɛ sɔlɔ ɓôi, da kɛ́ dîɛ ŋa liî maa kɔ̃ɔi ŋa liî sále- ŋa liî sále namu pɔ́naa dí ŋwɛ̃yɛŋ saa ma. ŋa liî ǹúui nyíŋi pɔ́naa dí nyiŋi kɛ́ mí, ɓikɔ lii sêe fé díyêei dâa kɛ́ nâa <hesitation> kâpa sɔlɔ ɓói lii sêe fé díyêei so kâpa líi- kâpa fa pá a lii sêei. Dâa kɛ́ nâa kâpa sɔlɔ ɓói lii sêe fé dí, kɛ́ɛ díkɛɛ a dí kôloɔi, dílii è kɛ̀ a zèɛɛ. Kpɛ́ni fêi lai, è kɛ̀ a gbɛ̀tɛɛ dí kíli ŋá a gɛ́ɛ núu nyɔ́ŋɔɔ tá fa pɔ̂ri mɛi tá kɛ̂i a dîa. Núu da fa pɔ̂ri dí maa liî teêi, kɛ́ èei da kɛ́ na sɛŋ sɔlɔ ɓôi lii sêe fé na díyee ŋá da kɛ́ na liî a gɛ́ɛ dí dí maa kɔ̃ɔ, da kɛ́ na díkɛ dí maa kɔ̃ɔ. So da pâi kɛ̂i a dí kpáaŋɔɔ so kâpa fa lii sêe yà. M̀ɛnii kâpa fa lii sêe ya lai ǹya ká tí, kpɛ́ni fêi lai kâpa káa íyee ŋá ílii fé sèe tí nûa díkaa í mɛi káai a kɛ ya ǹúui dɔnɔ da kâa, í mɛi káa ɓelai tí dɔnɔ da a kɛ̀ vé ya pá tí gbôŋ na, gãlai lá a gɛ́ɛ é m̀ɛnii káa pâi kɛ̂i ya pâi ílii ŋwánai ma ya pâi kɛ́i ma ŋ́gaa í kpɛ́i, ŋ́gaa í kpɛ́i, gwii ŋai da kɛ ma security. Díkaa ǹúu kpaya kpaya ŋai dîa díkɛ dí mɛi kâa ŋ̀elei da a wàla pá la a gɛ́ɛ é ǹúui tí mɛi káa, í kâpai káa kpɔ́ gâpai lâai kɛ́ pɛrɛi mu tãi da gâpa lâai kɛ́ kɔlɔi tí, gɔlɔ kpua kpuai tí tãi da ǹáaŋ ǹɔɔlu káa íyee ŋá kwii kole kâpai ŋɔ kɔlɔ kpua kpuai tí zaaɓa a pâi kɛ̂i íyee ŋá ǹáa fɛ́ɛ. ǹáa ké kée kpúŋ láa aâ fɛ̀ɛ kɛ́ɛ lii sêe fé pâi kɛ̂i- lii sêe fé íyee ŋá. Kpɛ́ni fêi lai, ya í kíli ŋá siai. And zɛŋ va pá a lii sêe núu pɔ́naai dɔnɔ ɓai, a kɛ̀ ífe a tãa núu ɓíai kélee íkaa a tãa nuui ílii sêei fa laŋ nɔ́ tí. Kpɛ́ fêi la í maa kpɛ́ ɓela támaai, í maa kpɛ́ ɓela támaai, kɛ́ɛ ɓíai kée ífe a tãa nuui lii sêe fa kɛ́ nɔ́ tí íyee ŋá kpɛ́ni fêi, diai nyíi ŋai dí tɔɔ̂i yái dí támaai. Diai nyíi ŋai dí tɔɔ̂i yái dí támaai. Zu kulâi ɓai, kákaa gbɔŋ su dîɛi íkaa a gbɔŋ ǹuu kɛ́tɛ, zɛŋ kaoi kée <hesitation> pâi pâi gbɔŋ mɛni mai í ziɣe ɓia dɔnɔ yɛ̂, zɛŋ kaoi kée pâi pâi gbɔŋ mɛni mai í ziɣe ɓia dɔnɔ yɛ̂. So kɛ́ ní diai tí ǹyaŋ ka dîa ni ka díi kɛ̂i tî dí kôloɔi so mɛnii pâi kɛ́i dí támaa da pâi kɛ́i na díkɛ ílaa ɓó. Núu nyɔ́ŋɔɔ ŋa da pâi kɛ̂i ílaa ɓôi é tóo ǹuu nyɔ́ŋɔɔ ŋai tá wóli, kɛ́ɛ ɓíai kpɔ́ tí íkaa mɛi lélɛɛi kɛ̂i tí, í mɛi lɛ́lɛɛi duŋ a pâi kɛ̂i nɔ́ liî. Ǹuu da è gba kpɔ́nɔ mɛi nyɔ́ŋɔɔ ɓó é pîlaŋ la yá da pâi kɛ̂i dîa ŋa liî moi- ŋa liî moi maŋ mà lii sêe a pâi kɛ̂i íyee ŋá. ɓikɔ núu káa na í mɛni ma. kɛ́ɛ a kɛ̀ ífe a tãa nuu í laoi fé ma so lii sêe fé pâi kɛ̂i íyee ŋá. so kâpa fa lii sêe yà, lii sêe káa a sɛŋ a pâ pere sii da ni ŋa su. Da ɓai, kú kɛ̀ ǹɛ́i tí, ífe kɛ a sɛŋ wɛli ǹamu ŋá ŋánaa lii sêe féai kɛ̂i íyee ŋá. ńâai la kwa gáai diai nyíi ŋai gbɔŋ láa tuɛ dia kpaya kpayai gɔmɛti ɓela kpaya kpaya ŋai gwaa ŋai ma a tɛɛ ŋai. ɓa mɛni dâa gâpai míyo, dâa gâpai míyo, dâa gâpai míyo, díkaa lii sɛlɛŋ su lii sêe fé díyee ŋá. Kpɛ́ni fêi laa dílaa kulâai dí kpɔara ɓela da pâi kɛ̂i a dí támaa. Kɛ́ɛ a kɛ̀ ɓa kɛ̀ tãa mɛni kɛ̂i, ǹúui kée kpúŋ da kɛ na a gɛ́ɛ dí í ma kpɛ́ so ɓa kɛ̀ a tɔɔ nuu lii sêe fé íyee ŋá. ɓa kɛ́ kpîŋ a kôlo nuu lii sêei fé íyee ŋá. Kpɛ́ni fêi la í kili ŋa sîai, zɛŋ- zɛŋ í gɔ́lɔŋ ífe pɔ̂rii zɔlɔ ɓói ǹya ɓé ya í kíli ŋá sîa mɛni ma ífe pâi lii sêe sɔlɔ ɓói. ɓikɔ ɓa í kíli ŋá siai sɛŋ tá ma nyíi ífe pɔ̂rii zɔlɔ ɓói ǹyaŋ ífe tá zɔlɔ ɓó tí lii sêei feai kɛ̂i íyee ŋá. ɓɛ́ nɔ́ lii sêe a na íyee ŋái ílii láa zɛŋ nyíi íyee ŋá m̀ɛni ma tãi nɔ́ ɓé ɓa lii sêe sɔlɔ ɓo la. Kâa kpalâŋ ŋá tii kɛ́ yâa kuluŋ náaŋ sí, ŋâa kuluŋ náaŋ sí. Gɛ̀ ní yâa mɔlɔŋ kɔ̂ŋ buu lɔ́ɔlu tée, ŋâa mɔlɔŋ kɔ̂ŋ puu tèe, gɛ̀ ní nûa da pâi kɛ̂i dîɛ ó! Nêi ǹyaŋ mɔlɔŋ kpɔ́ è tèei ŋɔ̂i nɔ́ ɓe tí a mɔlɔŋ loŋ kuro kɛ́ɛ tí? Nyɛ̂ dîa ôoei yo nyiŋi ɣâla è dɛ̀ɛ ḿbɔi ǹya ká tí. Ã kóraŋ tá kpɛ́ni ŋa kpalâŋ ŋá tii kɛ̀ ɣâla a pâi dámaa tɛɛi ḿbɔ níi sêɛɛi. Kɛ́ ŋa pâi liî nyɛ dîa ó! Wúlu ɓela dâa lí ŋá kpalâŋ ŋáo, dâa ŋá mɔlɔŋ síɣeo, dâa gɛ́ ŋío, gíli ŋa siai tí a pâi kɛ̂i ḿa níi- níi féai sèei. ŋaa pâi kɛ̂i nɔ́ lii sɛlɛŋ su níi fa sèe. So kâpa fa lii sêe yà. <noise> And nûa díka na ɓa li dí pɛ́rɛ ŋai lá ɓɛ́i da dí mii sɛŋ kípi kɛ̀ nai ya pâi ǹaa káai ǹaa láa fɛ́ɛ tɔ́, tɔ́, tɔ́, tɔ́, tɔ́. ɓa dí kâpa lâai kɛ́ kɔlɔ kpua kpuai kâa gbɛ̃ɛŋɔɔ dí nîa pɛlɛɛ ŋai díkɛ li kɔlɔ pɛ́rɛ, gwii kɔlɔ pɛrɛ kpaya kpaya ŋai mu bɛ́rɛi díkaa mui dɔ tɔɔ̂ kîe mɛi saaɓa náaŋ. Kɛ́ɛ ńyãa máŋ ŋ́gaa gboŋoi su. Kwa ɣáu kúla kú kɛ́ mii kúɛ manaŋ <hesitation> kpúa kɛ̀ kúɛ nyii mɛi. Kɛ́ ŋa <hesitation> ã- ã manaŋ tí kulai ã kùla, tãi da ŋa pâi lɛɛi manaŋ tí kúlai ŋa lɛɛ manaŋ tí kulai ŋa lɛɛ manaŋ wurui mu falai ŋá tumu tɔnɔ paa naa kúu manaŋ tée la kú gbele kwa pâi kɛ̂i ɣɛ́lɛi kú líi aâ laa lii sêe aâ kɛ́ kú yée ŋá. Kɛ́ɛ ǹúui kpɔ́ zãâi tí kélee káa ǹyée ŋái lii sêe fé ǹyée ŋá. Kwa pâi kɛ̂i nɔ́ gáai tɛɛi kúɛ níi sèɛɛi, kɛ́ɛ níi fé sèe ní. Kpɛ́ni fêi la lii sɛlɛŋ káa- gáa lii sɛlɛŋ su. Kili ŋa sîa káa ma gbɛ̂ɛ ɓé ŋ̀wɛli, gbɛ̂ɛ ɓé vé ŋ̀wɛli tí? Gili ŋa sîa ŋai ká tí. Ggbɛ̂ɛ ɓé ŋ̀wɛli, gbɛ̂ɛ ɓé vé ŋ̀wɛli tí? Lé a pɔ̂ri kɛ̂i lai? So gbɛ̀tɛi gíli ŋá a gɛ́ɛ any time mɛi <hesitation> pɔ́ gɛ̀tɛɛi gíli ŋá a gɛ́ɛ kpɔ́ <hesitation> mɛi tá kélee kpúŋ a pɔ̂ri kɛ̂i la. Mɛni kpɛtɛɛ támaa aâ kpɛ̀tɛ mɛni ma a nyɔ́mɔɔ, lii sêe fé ǹyêei. So lii sêe káa a sɛŋ nyíi ɓa <hesitation> gàa yá kpɔ́ kpɔi í gɔ́lɔŋ a gɛ́ɛ gáa íyee ŋá. So ífa- ífa- ífa- í- kɛ́ yɛ̂i kâpa a lii sêei yà, kpa kâpa fa lii sêei yà, kôlo nuu lii sèɛɛi kâpa fé ǹyêei.